Sier a nir sier a sil mogole ondan ansier birbir. Sier a nir sier a sil mogole ondan ansier birbir avavar mo vane gole anga ito po papua new guinea. A lolong min vandan pur mi long tonga le manir mol va nde sieta gua lo mana lol sier mun tua di to papua new guinea. Neptu mene mu au yali mone gole anga na ndan ani tu purtina perni mo kusieta gua tua sier papua new guinea alolong min var ndan pur mi long tonga le manir molvande sieta gua lo mana lol sier mun tua di to papua new guinea. Neptu mene mu au yali mone gole anga i non ndan ani tu purtina perni mo kusieta gua tua sier papua new guinea. Sieta gua kona denan, sier nan bung to lua mo gua kona denan, pi denan, vatono denan. vatono pur denan. Siet ta nar bung tolu konga na sieta gua vatono denan vatono pur denan mu son nuva oh papua new guinea.